اه <hesitation> اكون ان انا عندى قدرة للتحكم فى النار ل-لان النار اه- النار مخيفة ممكن تاذى حد جامد ,فا ان انا يكون عندى قدرة ان انا اتحكم فىها, لو لاقيت اى-ىى- نار فى اى مكان وانها هتاذى اى حد احاول ان انا اتحكم فيها و اوقفها